An amarö rwatara kï jïï na nyen ëka amakö ködgï okone

Lwak na tye ï kabedona obedo gïnï okone, pïën nywakö gïnï jami kanya acël, ewotho kanya acël, etio kanya acël

Gin më woth na wel mërë yot rwök më acël obedo tyeni n'Obanga omii pïën ka cïlïng ope in giri iwotho. Më arïö obedo takci ëka bac

Kwan bër ëka pïrë tëk ï yodhi na papath. Më acël kwan kelo döngö ka pacö ï yoo nï k'ëthïnö kïbëc ökwanö nongo lïm tye ï pacö na dit. Kwan thon kelo nïang na thwönë ï kin jo na tye ï pacö mörö ni pïën nwongo jïï kïbëc ï pacö nön ngeo kite më twak.

Kwan okelo rïbërë kï winyere ï kabedona ni, dhanö ka ökwanö bino gërö öt, ka ögërö öt, ödï könyö jïï kï tipo, könyö jïï kï kabedo, më arïö dhanö ka ökwanö öwïlö ötöka obino këdë pacö nwongo örïbö kaka kanya acël, örïbö lwak kanya acël më bedo kï yom cwiny, n'emedho kï tuko kanya acël na cwiny jö yom nwongo manön obedo bedo kanya acël

An ka pod aco acoa kodiko kï ï wang nïnö gin më acël na an acakö tïmö ënë nï acakö kï lëga, alëgö cë do acakö donyo yökö më tïmö jami nökënë.

Cakö cath ï kabedona tye na yot ka cë cïlïng tye na römö cakö. Pïën ï kabedona wel jïï tye na pol rwök më wïlö gin acadha ëka thon jami nökënë pod ope na myero ëcadh ï lobona kany na ka ïcakö cadhögï ïlöny ökö pïöpïö.

Wer na an amarö rwök më obedo wer lëga na nongo wer lëga na an amarö obedo wer wörö wer më wörö Obanga na nongo cïdhö ökö rwök möl moth na ka iwero iwinyo ï cwinyi ëka Cwiny Naleng tye ka woth na bër.

Gina cukul otio më kelo alökalöka më pwonyere ka jö më pacöna ënë nï cukul ömïö ëthïnöna ryëkö, ëthïnö ongeo kwan kï cöc, ëthïnö ngeo tic më pacö, ëthïnö wör, pïën jami ni kï ducu epwonyo ï cukul ëka athïn ngeo tic mërë ka ödök pacö ngeo tic mërë ka tye ï cukul.

Kwan-na atio këdë na bër ï kabedona më mïö lwak na an abedo ködgï mïögï ngec na bër kite më gwökö ëthïnö, ëthïnö awope k'ëthïn anyira ëka më mïö ëthïnö tyeko kwan-gï ëka më cükorö cwinygï nï ka athïn anyako ka kwanö myero ëmïï jami na mïtërë më kwam ëka athïn awobi mene myero ëmïï jami kïbëc